Alura la machina al a le rue, le porte, ël mutur, i finestrin <hesitation> la baterìa, i sedi-i, i fren, l'aceleratur, ël cambi